Tsy ny ñ'andro a Kôlômby añy: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro torôpikale, misy koa ñy sibitorôpikale, añatin'izay ao misy mm vanimpotoany ñ'ora, avy avao ñ'ora ndrozy añy, la orambe io tsy hifankahità, misy koa ñy vanimpotoany ñy haintane, maiky ñy tane, tsy misy ñy ha ora, mafana ñ'andro, zay ñy fiaiña ndrozy añy, misy koa Ñy toetsy ny ñ'andro isany ñy faritsy ndrozy añy, samby karazan.